'Ngoj nej chuku chu'hui' 'ngo nej sínj ni ro'min 'ngo nej chuku tigre sisi nari' xuj, ni bé si cha xuj ñun' bé si kata ranin xuj ñun' ni si konoko' konun', bé ta 'hiaj nej chuku ta 'ngo chuku león bé chuku chu'hui' min sisi kini'in chuj ñun' ni bé si cha chuj, si konoko' konun' ni bé si kata ranin xuj ñun', ro'min 'ngo nej chutan 'ngo chutan chuku ara' sun cha chuku aran sun o'o' rasun tsi', cha'nga xuj sa'aj sani un si 'ngo si 'hia sisi tuku' xuj kahui 'ngo dran' xuj ni koo' xuj ñun', bé ta ni chu'hui' 'hiaj xuj si na'an 'hiaj ñan o' xuj, ro'min 'ngo chuku chakwin sisi chakwin ta ni nne xuj riki hiu'uj sisi nano' kotoku nga xuj, bé si koo' xuj ni bé si chu'hui' 'hiaj xuj kunun 'hiaj xuj, ro'min 'ngo chukuáj sisi nari' chukuáj ni sisi si kini'in' ngaj xuj, riki koj riki hiej riki 'ngo hiako' bé si cha'huij ñan xuj tako' sisi baj nanin' ni nanin' sisi kahui' ni kahui' ki'hiaj xuj, sani chuku chu'hui' min xuj ro'min 'ngo ro'min 'ngo chikin 'ngo chikin sisi si kini'ín ré' kininj xuj riki 'ngo chrun, riki 'ngo atsij atuj xuj be' riki 'ngo lamina riki 'ngo hiej, riki 'ngo chrun ngaj riñan dukuá re' riki 'ngo hiej ni bé si koo' xuj ni bé chuku chu'hui' min xuj, ro'min 'ngo sikúj hiaj sé tun' min xuj bbé xuj chu'hui' 'hiaj xuj si chuku taj kú raa min xuj, sisi si tukumin' mu'un' ni bé si tikij xuj kúj ñun', ni bé si kahui' ki'hiaj xuj ta 'hiaj nej chuku bbe sani bé nej chuku tan min chu'hui'.